हांव ग्यासची चुल वापुर्ता तांतूण जेवणं रोकडें जातां। बिजलीची चुल बिजली वसत जाल्यार उपकारण आनी। ती गरम करपाक छोड वेळ कडता इंडक्शन खूब मारग। पडता आनी ताका ओंकेच भाषेची आइदोंना वापुर्ची पडतां। ग्यासची चुल उजाऱ कोरपाक खूब सोपे लागतां आनी। सोवाय पडतां हेया कारणाक लागून हांव ग्यासची चुल वापुर्ता।